Ave, lo primeru es que t'agraleçu el tu conviti a cenal. Peru, desgraciámenti, no pueu assestil d'esti viagi. Tengu compromissus pressonalis que no pueu adial. Asperu que no te molesti i quiu que sepas que no tien de vel con tegu. Á si tenemus un vagal un pocu más palantri que estea un poquinu más desenreá, que no sé el tiempu que me va a lleval avial la custión esta que tengu.